Jaekavi seko ma aeka ipuere vaera aja ipuer vaera aja apravɨkɨ añetëte oimeta jokope apɨta paraete aparaɨkɨ vano esa jokuako omeñota seve sepuere vaera mbae anoi jukuraiyae